अगर आप चंदन कि अल्लू लंबा समय तक चल्लू रौं, त यन कर्या कि तेते सबसे पलि त भिगाया ना। जति बार आपना खाणो बणौण, तति बार ही तेते ध्वोणे कोशिश कन चेंदि। येका अलावा अल्लू ते आप लंबा समय तक बचौण छिन चाणा त त तेते ठंडी, अधेरी अर सूखी जगा पर रौखण। यो ध्न रौखण कि जे कमरा मां दस डिग्री सेल्सियस तापमान चि, ते कमरा मां अल्लू सबसे सही तरीका से लंबा समय तक रे सकद।